Yaani atamii won akha matunda than Lilah lalaffitha wontan dhursaa bichenn edhaa ishia lalafth maan Mal ishin taka hinbichathin wonthun dhudhu idhil ishia jabadhua dhub Mal ishin bichathee rawothethu woathin Lilah lalafisa buburusa fethethu Sila komthi yaani dhethee blunder kaskethe blunder irbithe mpka ishin bisothee dhub akhan ijemtani